जैसा कि अपना ज़्यादा की जो रेस्टोरंटर है। वहां पर नरी नरी तरह की चीजें बने अब वोशिकी अपने घर पर तो बना ही नहीं सका। वह कान सबसे बढ़िया काम है कि अपना सबसे पहली देखो यूट्यूब पर अब। जो भी चीज बनानी होनी है यूट्यूब एक बार तो पार तीन बार बढ़िया से देख लूं वह पांचे जो जो चीज होने पड़ा वह दुकान पर जा करके ले आओ। अब लावक बाद में नंगड़ी तो वीडियो चला लो फेर धीरा धीरा जसा जसा वीडियो में बताता रेवे वसा वसा उन्हीं करता रिवो। अब अगर ऊमें कई भी खेवे है। तो अपना उस कोशिश करना अलग चीज का यूज नि करनी अगर अलग करेंगा तो अपनी जो बना रिया। वह कराब भी हो सके तो जैसा-जैसा वह करता है वह शकर तरह जैतरि चीजा पड़के जत्री मात्रा में पड़केवसा पटकता रो असा अपन जो बनावों चा रिया वह जा गोै।